هذي برضو كثير مرة سويتها بس ما ولا مرة ظبطت معي، غير إذا <hesitation> أبوي مثلا راح بيني للمستشفى وربنا ستر والدكتور مشاه، قد صارت يعني بعض الأحيان، بس إني تظاهرت إني مريض هذي سويتها كثير مرة يعني، إني ما كنت أحب أروح المدرسة أنا صغير، <hesitation> بس يعني تظاهرت كثير إن أنا تعبان من يوم كنت صغير إني عشان ما أروح المدرسة.